إيه أعتقد إنه في فرق -فالث- بين الثقة و ال <hesitation> والإيمان ،الثقة تكون عادةً -م - متعلقة بالإعتماد على شيء، أو شخص معين بناءًا على التجارب السابقة، أما الإيمان فهو أكثر عمقًا، <hesitation> ويتعلق بالإعتقاد بشيء بدون <hesitation> يعنى أى حوجة لأى أدلة ملموسة ،يمكن يكون إيمان في قيم معينة ،أو دين ،أو حتى فى مستقبل شخص.